Raha izaho aloha tsy hiaraka aminao na mbola hivadika ary ny tany aman-danitra fa aza manantena! Sady aoka izay koa fa aza miantso ahy matetika koa fa dadanay sy mamanay izao efa manontany foana hoe f'iza foana ary iny olona misisisisika be aminao iny?